Biby haiko milomoay malaky nefa marikitry aviô tombony aminany zen̈y karà ataony gepara ndraiky liaivira irô io ze. Irô ze mavita milomay malaky an̈atiny fotoana foky fo andeha an̈ano lasasy zen̈y irô amize. Aviô koa ze mifanina koa zen̈y rô amy fangalan̈a an̈iny oanin-drô na ran̈o higian-drô.